Kua estres jeiva jaeko kuae ñeko jae oiko gueru mbaerajɨ porque opaete mbae mabe reta yande yaputuama mbaetɨma yembongueta opaeteima mbae oyembo kuajaja yande jokua yembo mbongueta rupi jaema jokoropi ropi amovecepe oimevi mbaerajɨ ñavae jokoropi ikaviko yaikuavi